بھائی اب دیکھو امبریلہ میں کیا کیا پارٹس رہتے، بولے تو ایک مین ڈنڈا رہتا۔ اس کے اوپر پورے باریک باریک لوہے کے یعنی سٹیل کے کاریاں رہتے۔ اور اس کے اوپر کیا رہتا، بولے تو ایک چھتری کے جیسا ایک گول سا رہتا جس سے پانی دھوپ سے بچ سکتے۔ اب اس کا میکانیزم کیسا رہتا، بھائی تو آپ وہ ڈنڈے کو پریس کریں تو ایک بٹن رہتا۔ اوپر اسپرنگ لگے رہتے، یا اس کو ریکزین بول سکتے، وہ اس سے کنیکٹیڈ رہتے۔ وہ ٹائم پہ اپن کلک کرتے، وہ ایکسپانڈ ہوئے اوٹومیٹک پر امبریلہ گول شیپ میں کھلتا اور اپن پانی دھوپ سے بچ سکتے۔ یہ ایک چھوٹا سا امبریلہ کا ورکنگ میکانیزم۔